rangii purple tunen rangi yaani ishinenin ashiria cholee hamtu khabdhu ishinen. hamtuamuuu inamaa khuliiinen thumieno ishia hinfedhaa dhub rangi Thu rangi akasit rangii zaidi akas hamtuamuuu aminen rangi thun ishin hinpipipilifti dhub inamaa khulin pipillum ashiathan akamaa fedhaa dhub rangi sunen rangi chole hamtua rangii koll mukha fokhati dhub rangi thun rangi khanathi